Ny fomban'ny écureuil miatriky ririgniny ndraiky ediny zare amy lerana lohataogna igny mandavaka kakazo zareo de mamômpogno voavoa an'ny raha jiaziaby tian-jare igny zare tanterin-jare akao sintry ataon-jare fôntry de kaofa ririgniny zare tsy miboaboaka de igny le hanigny nafompon-jare igny fogna hoagnin-jare.